Na re rapa hiit chine ro rlasa gahua te cald te barbaco te gindoo rguitkia te hiit tiop manga rguitkia chicane rlea ra sgae manga chic rguitkia manga rcaa roop sga manga rlea chicane rlea pat ni manga chicane rsaa huichile lleñ manga lla biloni nic chic rshea ra te reiñ surica manga chilo surica manga rri rate reiñga chic rune rsela manga lo niís laa ba soob niís laa lisi siela manga lo niís laa chicane rkiusha manga rru rate deebga chilo nic chicne kiba manga con biastil te la biastil zoot sheba deets manga nuy- nuy chic rune chilonic kiib nasha ra patni manga rkiua ra bsucni manga chic rune rkiuga manga kuea len manga chilo kuea len manga chic rune <hesitation> kiib nasha manga con lim ni con seit chic rune ba bia manga cheu- cheu chic rune sioba manga chin ba soob manga chicane rsela chen seit te shiit kiash tla shiit sa na loga enter- ter beed tenne siela loga lla gal cor chic este isela la ne comín, colandr, shiit de- de gac ra ne chu ne loga lla a shiit kiash rush nic nui- nui chic rune gotane lo licuador rcha ra te bkiush llicga niís bkiushga ra chune llicga Chin ba guine pues cueana chic lepane chic ru ne isela bal gu ña gindoo slepa ra te bele chin gota bkiush con este <hesitation> lliñ huaji con a coob comín isiela llicne na hiit crioll nish nic lla baal si beñ hiit nes lats ra hiit a ni sied ra este sheta nish ra nic porque hiit ni nac ni rsala beñ rsaro beñ con shoop con llisaä raura nic hiit crioll pa nic nac ni nish toste nish rri nic na bal te hiit gall crioll i <duda> neiñ raine lla bal te hiit cuñ sigac neiñ sa rainic porque hiit criollne lla bal hiit lats chic nic shet te rratsi rai nic por minut si rai nic lla hiit crioll pare neiñ rai nic una tiop hor chon hor rai nic lla hiit graang re beñ hiit graang pues neiñ rai nic.